گھر والے کے ساتھ کھانا بنا لیتے، تب وہ کھانا اچھا بھی لگنا، بھی ان کے ساتھ ہیلتھی بھی رہنا۔ ہوئے، بولے تو کیسا کرنا؟ پہلے تو بہت زیادہ تیل، بہت زیادہ نمک، شکر ڈالنے کا نہیں، سوچنے کا۔ جو بہت زیادہ پیکٹاں میں آتے کھانے، وہ ڈالنے کا نہیں، سوچنے کا۔ زیادہ سے زیادہ بولے تو، جو ہم اگائیں سو رہتے، بولو فروٹاں، نہیں تو بھاجیاں بولو، وہ سارے کھانے میں ڈالنے کو دیکھنے کا۔ اس کا جو اصلی ٹیسٹ رہتا، وہ بڑھانے کا سوچنے کا؛ پھر سے ڈالنے تو خراب ہو جاتا۔ دیکھو دیکھو، وقت کے ساتھ سامان میں کیسے اس میں ٹیسٹ لانا ہو، سمجھ مانے ہونا؛ یہ ٹائم کے ساتھ سب سمجھ آ جاتا۔ بولے تو ہمیں دیکھنا، کیا کیا چیزاں بہت زیادہ اچھے رہتے، اپنی صحت کے واسطے، ویسا کھانا بنا لینے دیکھنے کا۔ اور اسے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر کو ہمیں ٹرائے کر سکتے، کہ اچھے سے اچھا ہو کھانا ہو، اچھے سے اچھا ہو کھانا ہو، اچھے سے اچھا ہو کھانا ہو۔